Do të kërkoja ndjesë me sinqeritet, duke thënë: Më vjen vërtet keq për atë çë ndodhi. Ishte një mospërfillje e pafalshme. Si mund ta ndreq këtë?